<hesitation> Mety hoe afaka heverina ho karazam-borona ihany ny pingouin, satria mampitovy anazy amin'ny vorona zao a, izy manatody, de izy koa misy volombolony, fa izy indray a tsy manan'elatra ohatran'ny vorona rehetra.